अपन आहार में चीनी ल घटाए के तरीका कुछ ये प्रकार है। सबसे पहले तो अपन आहार में चीनी ला एकदम से कट नहीं करना है। चीनी के जगह में हमन गुड के इस्तेमाल कर सकत हे। गन्ना के इस्तेमाल कर सकत ही। मीठा फल के इस्तेमाल कर सकत ही। खजूर के इस्तेमाल कर सकत ही।